Ñy fomba fañamboara ñy sokitsy aminy ñy tany manga: -Volavolàn-teña aminy ñ'itiava nteña azy tany mang'eñy; lafa vita rezay e, atao nteña ñy fototsy ny ñy sary tea nteña hataoñy, vit'eñy, ambory nteña sokitsy aminy ñy itiava nteña azy haiño anteña soa, laha ta hamboatsy vazy teña zay, ta hamboasty valañy teña.